صفر، اکھ ساس ، زٕ ساس ، ترٛےٚ ساس ، ژور ساس ، پانٛژ ساس ، شیٚہ ساس ، ستھ ساس ، ٲٹھ ساس ، نو ساس ۔ دہہ ساس۔